بطبيعة ما شي يحسن في المجتمع عاا كيفاش مش يحسنوا انتي حسب رأيك هو الإنسان يخرج من قلبه هاكه الفرد يخرج من وسط قلبه هاكه فيه هاكه ذونك خارج من صميم.